ଦକ୍ଷିନ କୋରିଯାର ଇତିଯାସ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଔର ବହୁତ ଅଚ୍ଛାଜୀ। ଏଠାର ଯୁଦ ଭୀ ବହୁତ ଲଂବା ଚିଲ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିନ କୋରିଯାର ଔର ଉତର କୋରିଯାର ଯୁଦ ଲଗବଗ ଲଗବଗ ତକ ଚିଲ ଥିଲା। କରୀବନ ତୀନ ସାଲ ତକ ଯୁଦ ଚିଲ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିନ କୋରିଯାର ଏକ ସୋତାଂତ୍ର ଔର ଵିଗଜିତ ରାଷ୍ଟ ବନୀ ସକଲା।